Zava-mananaina toy ny zavatra rehetra ny zava maniry fa misy fotsiny ny tandrify manana azy hoe misy ny zava-maniry a mahafantatra, misy ohatra hoe zava-maniry anankiray zao rehefa kapainao izy de mandeha rà izay fa tsy maheno maharary, ny antony tsy mamoaka feo izy noho izany tsy mahare marary.